جاپان یو زوړ ټاپوییز هېواد دی، چې د سامورايي او شوګن‌هانو نظامونه یې درلودل. په نولس سوه او پنځه څلوېښت کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته، جاپان سوله‌دوست هېواد شو، اساسي قانون یې بدل کړ، او ستر اقتصادي ځواک شو. جاپان د پرمختللي تکنالوژۍ، صنعت، کلتور او هنرونو له مخې پېژندل کېږي.